Fafantarako a de <hesitation> biby jiaby samby membo aby fa misy sasany vaosasa karaha kivà zao de misy le misy fofona membo le sy misasa de misy le kivà le ompiagna an-tragno de <hesitation> sisy fofona fa madio, karaha lambo zao de sy de misasa igny de mimbo de karaha zany ko kivà misy kô s- kivà vao mandalo foagnany d'efa misy fofona membo.